Okpuga wa akakẹ ọvẹn, ọgọd ẹnẹb, ọgọd ẹnẹp, ọgọd ẹnẹp, ọgọd akake ọvn asi okpuga wa akakẹ oven, okpuga mẹ ẹnyiẹ adọn ọnnẹ, ato okpuga ma akọ dọng, ato okpuga ma adọmo wawọ nwẹd, ato okpuga ọvẹn ma jẹng ere yẹ anung ama ana, ọvẹn ma jẹng ere ye anung ama okpuga agọm ama, ato okpuga asọm ma ajara yẹ ibo, ato okpuga asọm ma anyiẹ idọm ma ọdọdɉm ma wuwori ẹgọna ato okpuga <hesitation> wuwori mu unyiẹ idọm ọdọdɉm mu unyiẹ idọm agọnọ ma wuwori ọdọdɉm mu unyiẹ idọm okpuga ẹnẹp ẹbẹbẹnẹ okpuga wa akakẹ ọvẹn, okpuga wa ẹrẹ ejara ibo, okpuga ẹrẹ ẹtab dọng, okpuga wa akakẹ ọvẹn, akakẹ ọvẹn yẹ ere ga issẹ okpuga wa, ma agọm mọ ana ọvẹn yẹ ẹrimi yẹ ma agọm mọ adọmọ wawọ ugọm agagara ma agọm mọ adọmọ wawọ ẹdudu ẹjara ẹdudu yẹ asang adọmọ wawọ awa nwẹ jẹ wa ukpuga, issẹ ukpuga ema ẹnẹp wa agọb ato ukpuga, inum bẹ ato ukpuga ara agọm mọ amia agọd, agbogboi ufẹn, agọm mọ anɉm emo ufẹn yẹ ẹma ẹnẹp, agọm mọ ẹgbẹ bẹng agara <hesitation> be bori awa aja afẹn ga dọng ngbakọbi emo ada ajẹ anara ufẹn abe, wa ẹdudu yu ukpuga ẹma ene be, ukpuga adọn ọnnẹ ẹmẹ ẹrẹb, ukpuga adọn ọnnẹ ẹmẹ ẹrẹbẹ ẹnyi ọsọm. Eto ni uwuno yẹ anung adugi yẹ ukpuga, ẹvọi ye to ukpuga dong jẹ ẹgwu yẹ ukpuga ẹnung ẹma mọ ẹkɉmo uwuno ara yẹ anung adigi ye okpuga ẹnung ẹma mọ ekɉmo, wa ise ngẹ okpuga ema jẹ ẹnẹp ẹta ọsọm, ọsọm unẹp ni uta ukpuga, wa ise ngẹ okpuga ema jẹ ẹnẹp ẹta ọsọm, ọsọm unẹp ni uta ukpuga, ukpuga ẹnẹnẹp, ise nwẹ yẹ ukpuga ẹma ẹnẹp wa, uwuno era ya anung adugi ye ukpuga ẹnung ẹma mọ ekɉmo <hesitation> ẹgọnọ obazi mu ukɉmo uwuno nwẹ, ukpuga ẹnẹnẹp, ukpuga ẹnẹp.